Rogs kam e mari nafuuji ɗuuɗɗi, arande ɗum weƴƴiteenga to wuro, ngam ɗum woƴƴina wuro, ngam suudu ɓeyda wooɗugo, ɗiɗaɓum ngam ɗum woƴƴina to neɗɗo to goɗɗo yaaɓata nder wuro muuɗum.